أكيد راح أفضل إني أكون عالجة على الجزيرة بمفردي، يا زين العزلة، راح أستمتع بالهدوء وأفكر في كل شيء، أما مع العدو راح يكون الوضع متوتر وكل شوي بنجاشات ومشاكل، لكن لما أكون لوحدي أجدر إني استكشف الجزيرة وأتعلم كيف أعيش عليها، وأستمتع بصوت الأمواج وكأني في مغامرة والجو كله لي.